Hande gihúrda ma ruŋ daaji héde, he gyíŧ bégeģe gi, bigi ngi flaŧe fii gimesin haala. He wi mada ga a gihúrda ge de, ñe ttúur heso umada gi wi ma húra mbamba númdinde, he igaade gihúrda ma gaŧi héde hahan.